A communicaçion a se basa in sciô scilensio, a-o mæximo mòddo che o giorno o se distingue da-a neutte, a muxica da-o scilençio, o möto da-o stâ fermo, in sostansa, o yin da-o yang, e a l'é unna regola che a l'ordina tutto o mondo.